لا ما اعتقد الجلاب كلها ودية مستحيل اكو جلاب بوليسية تكون شرسة وهاي البولدوغ كلها شرسة وبالمقابل اكو كلاب لا ودية هاي الي يربوها بالبيوت